Ny masinina fanasàn-damba an, dia fitaovana lehibe anakiray. Misy ohatran'ny efitra kely an dia mikatona io dia ahafahana manasa lamba. Izany hoe mandeha herinaratra ilay izy. Dia ny fomba fampiasàna azy an, atsofoka ao anatin'ilay atsofoka ao anatin'ilay ohatran'ny <hesitation> misy varavarana iny izay lamba hosasanao. Dia akatona ilay izy rehefa avy eo an dia tsindrina ny bokotra ma- mameno rano an'ilay ilay fitaovana fanasan-damba dia atsofoka ao koa ilay savony. Dia mihodinkodina ao amin'izay ilay lamba rehefa avy eo dia diovin'ilay izy.